Jeece wǝǝ vonuŋ wǝ lo ro azaŋyǝ mǝkǝ́ pǝ lǝ mǝ lǝ̈ wǝǝ a ya lǝ́ǝ kǝ lä acɛŋyǝ wǝǝ wǝ́ wǝ lo ko wǝ lóo ro cɛŋwǝ rɛ wǝǝ, oturu wǝ ri rǝ faa wǝ koonu lǝ̈. Faawǝ we wǝ ri wǝ koonu lǝ̈ oturu e le tii enyipǝ. Oturu o lo pwolu lǝ̈ ǝtɨŋpǝ mǝɨ lë enyipǝ jeece oturu pǝ lǝ pǝ fɨ faawǝ pǝ le kpii pǝ lo koonu lǝ̈ oturu nya wʊrʊ, nyǝ ŋ yo. Acaa o, acaa koonu o pǝwe pǝ lǝ pǝ wǝ, oturu a la caa o lo ku pǝ pǝ ŋ ri, nyǝ ŋ ŋuŋ ǝfǝŋpǝ. Adɔ erifǝŋpǝ sa. Wǝ́ ǝ lǝ pɨ pǝ ko wǝǝ, wǝ́ pǝ lǝ pǝ o co o ku pǝ mǝŋ kpetesiisa anyɩŋ jeece vonɨ pǝ lǝ pǝ pǝ lóo ru wǝǝ, wǝ ri rǝ faanyawǝ wǝ koo lǝ̂ rǝ nyarʊwǝ mǝ kǝ́ jeece e le tii wǝ lo ko wǝ lóo ro eniye kɨtɨŋkǝ, lä cɛŋwe kɨtɨŋkǝ wǝ́ eniye yo ko ro wǝǝ, wǝ lo ɖo kɨ awʊrʊ o ku lâ wɛlɛŋrǝ oturu jeece wǝ lóo poŋ ayɩrɩ vo nyiyǝ lǝ pǝ lóo ru wǝǝ, o. Wǝ lo ɖo nonɨ e kpii a láa tɛlɛ wǝ́ lä cɛŋwǝ rɛ wǝ lo ko wǝ lóo ro wǝǝ, e lée ri wǝ, oturu e le ri wǝ wǝǝ, o pwolu lǝ̈ ǝtɨŋpǝ sa nyǝŋ pa wʊrʊ oturu pǝ lo yo pǝ lo ku lǝ̈. Mǝŋ e re sɩka kʊraa wǝǝ, o ru o ko fɛɛŋuǝfǝŋpǝ nyǝŋ ko ŋuŋ. Vǝ́ a la lɛ wǝǝ, e ci ǝ fǝ mɔyǝ o, lɔrɩyǝ o oturu ǝ lǝ fǝ o lo furu lä nyarʊwǝ oturu wǝǝ lë lä wɛlɛŋrǝ wǝǝ kaa lä kɛɛ ŋwǝ kpɛ ŋ nyɩŋ jirɛ mǝ jirɛ wǝ lo ko wǝ lóo tuu ŋwǝ wǝǝ, oturu nyo ko nya ka wʊrʊ nyo koonu oturu wǝ ri rǝ faa lo tuwǝ. Opǝwe pǝ lee ci ŋ kǝ́ pǝ lée yee wǝǝ, ŋpe oturu pǝ ya láa karɨ otui, jeece vonu ye ŋwe ŋ mɨ kǝ vǝ́ wǝ lo ko wǝ lóo ro ne eniyǝ wǝǝ, oturu jeece ŋwǝ ŋkpɛ le pe tii nǝ ǝtɨŋpǝ wɔɔ oo ŋ kaawǝ mǝ azaŋye ŋ́ rili ponu o kɨto oturu nɨ ŋkpɛ kpaka kɨ le ri ŋwǝ o oturu lä ŋkpɛ wǝǝ, nyo ko nya ka caa nyo ku yǝwe nyǝŋ ke yee wǝ mǝ faawǝ nɨ koonu ŋwǝ oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ.